Mila vanpa tar akakur manumila kine mila vanpa narap nabong avan pa avirpa nung na urur rat, virpa nung na ururat. A vivir rap, aning a vaina ivot tour iau. I ravate iau mep u davan, davan uto ka kamar davan ma lorgilianai na urur rat. Ai a nuknuk mup kir nung alurmagit. Ai lara a ning ka minatoto vua urina ngir a nuk ka ngir tartia tultar al urmagit tor iau. A vanpa utuo ka nambong a tok pa kuroun aong pa orat. Aong raprap nung orat avanpa aonguve pauk ia tinge a vi bat batpauki, ambar lilikun melet uto ananalar, vir malet pa orat. Abar vuoka nene, apie pana katai, aong tar orat kiti a vibat tari. A keke kamanga a nuknuk kamanga tar nung ta telek tor a van vuoka ma lorgilianai na urur rat guvai me va talatalai mila miova. Ai a kakaian ka nungna telek ivot a van ka a pupukur paka ionge a van nobong a vanavan a auropa anga, avan avan uto rena kokona kar. A poropote a kokona okatu. Ai a kepa o kotu ininge itulo pauka ia vua kamar. Vuo mila van utumo ka tai. Mila lorgilianai numila na, urur rat mila mibir tar na telek ionge vua ma ongong ininge. Ai mila varap tar na lorgilianai na urur rat. Mila lolo turae malet vuo ka nga. Mila van vuo ma angir na nga. Mila poropote no katu ionge atia itar turtur mugo. Ai vanua lopa nila ngirngir na urur rat ionge. Kura kuraun ionge la lo vuo me tulo katu. La ong rotepa tulo katu ionge la van pa. Mitol, mitola van pa mitol van pa tuk tuma nanalar melet. Ma nanalar a vot a pupukur pa, atama pa, mila mimiri kamanga. Mila mimiri uto ka mitinge, a kapa vo pal a mal pa nung nakana keruru ionge a topulok ka bele ko uto ka piu. Mitinge nangonot a tavangun pa aravate la, mila keruru melet pa a ravate la, mula longor kondi ma karkaruk, u va van nangadi tumuka muame, gini mua van nandi utumuka, pi ia van nangadi mila tumu mila artovo mila, la tovo mila ma rairai. Urek manurek anudalai. Tar mila mimire dia pukue a liong al nurek. Ai avan kuti tumu a tur patumu ma pala loguvai di utumu tar ai na vavatakodo a tarai. Ai mitinge, a ot abar lilikun melet ua ka nanalar. Vuo ka pupukur pa, a van vuo ka korkor vua ma nimila, na ararmaruge aperepa eut lalar lik, perepa eutlalar lik, eut kekeok lik, a tavtavup lik, ai aong pavua ma nung o kanika lik, guvai o yiyop lik. Ai a ngo purum, ngo purum malet atumu mapala lolog di utumu lolo kuruai a kona na vurevurek, ai naronge ka aravate ava nanatung, ma u ean va van nandi tuo ka. Mula ing pauk ure hunlik. Pi utoan va van nagadi, va van nangandi vuo ka va pirat na kokor io ka lamagit va pirat na korkor. Va loa toktok vovai vatok burburung vove io koe. Na korkorone ie valopul va pirat tok burburung tar dala ing maletnaun vue na vakane nabarabarap dala ingatioka vua ke. Apadala tuba nakatai na pangi dalaing rap rap atia kae a dala na kagua na vudu ava kaule ionge mulatok tar dia don. Tar ia mener dia lo lo utuma ma pal ar ni vura tar dala talai pa. Dala talai pataur dala tole pa lura pala kalang uktaur dala nau pa luna pakpaku mepal borbor taraena boborian mepa na lalingan. Tardala nau pa, kir tar dala, dia lopa na telek ap dia mibire rap tuparan, tamal tolopa na telek va re kuruan. Va vatolo erbebenan, nakalik kondi nangadi utore, vavung kauto balanapal. Nakalik kondi uto, tuo re nang ia vung. Va tibai kuruan tarna kalik utore tata, tata u va vung kondai. Tar mitinge ta mangit ia vot me nang, avuutata va tolopaka. A tolo paka a van guvai ono. Utinge tara okatu i pauk pa ka mua. A bare mua tumu mapala, pala arvalaun. Tar tumu la. vavaka tar na na malum me utata mitinge mila lo lilikun malet ukuti, ai lar a ururek, aururek mur na urmangit ma. Lopuko kumitpa alpakanai. Mitinge kumit pa al pakanai va vungpauk. A van va lopa al marang va vung pauk. Va pio pa katai va vung pauk, apva ip pauk na pakul. Tar dala deng papauk atio ma ran tar me lopuko. Tardala an, dala purum pa ma tula pakana bung ap dala vanpa. Tordala an otamoka tai, tar ovek ovek dia a aku pa la vua mo katu. Ovek vek rap vuo lakumdala van. Pi va ararvua ionge, mula vaiop pauk ka la tinge, mula tambar pauk va koko ionge, ai atotolok ininge. Mula tabari ma nana pakpaka papaia tar ian ai mitinge dala van patar aliong lala butokala aliong lala ka la van. Ionge dala rap dala vanmena vuvan nangadi kir ikoina mulo va luong lala buto ka mula. Mila ka iong mila van dala artiba kuroi ka ai mirtinge tar tata uka tata va urek pa mila u ka varavatenana mila. Milamur mur ka ionge avatvatung mautatawar tor bute ka mila bute ka mila. Uenang ular tar bule dala van dala van aikondi a jat vatung maimelet kat a balaure ananalar. Urepa nanalar ingine nudala kekekitit nundala taltali. Nudala pakana tordala belebele utokapiu ono. Dala ngotngot ono kati ai madala van rap pa ia bala ure pakana kiti urep kondi narit ninga, ninga mangana pakana mangana e narit. Tar dala ta vanan kuruai mena vinan. Dala ot murmur kuruai na barauna nga, dala murmur na barau na nga utinge. Ailar, anung vinan kiti, amalmal ka nung vinan kiti, a perepote toan atinge mia urek otoka, otoka, otoka aravatei, ia uto ka nanalar. A tur ngangaupa toka nanalar. Aivo, toka vaturpa, aia vanpa urepangir na anga, avan apa vanapa, avan utinge, tinge ma nanalar, tata tamali, a tiri, enang pit tata? A tata rioka nene, ivan ia apirat, ia pirat apia ingpauk ure hun lik, pikir mula muri? Tamal. Ilartar amurmur, tar anaupa mia lura yiop ap mia murmur, amuri vuoka nene. Pi utar vanpa ava? Pi ia van bot mitumova, pi a mombo tur mua tata. Avanan katar tata ka. Urep tar tata ia kultar nung ta boroi, a maingai nung ta boroi lik. Wa boroi lar bute apa mainangan tar nung taboroi, aitar tata ia kul tar nung ta boroi. Emaive? Tur a luruai lik kaule nina va, va, nundala va vekvek iove. Tarva, dia vaka e va vevek. Tarkir la vanan aritbit, ovekvek la ta lanlan ot katima, a nanalar kati ot ataman, tar dala va kaila ai kondi a vanan kodi tata, kaba tar va nau tar alura kurkurung lik. Ai tar dia vaka eva vekvek kati mananalar. Dala nurnuri arbitbitane la tata. Ionge la poropote na, al pakapakana ova itur lamugo pa la. Pi kodi dala maingan tar dala vakaila kati mananalar. A iau kodi, a ururek kodi kaba a tar tuai tupere ura natung pa paidia ilo toktok vovai a paidia ilopul. Arava tai dia kodika mua tatur pa, mua van vua turae. Ap mapirat ap mua tok na vovai. Taro kokor ia marang ia dala tuni dala tuntun. Dala tuntun ionge, imuna korkor. Dala vot ka ionge dala ing ka na, na pakul na pakapaka momong, nakagua na malet, dala ing na kate, na pakapaka tumba rap tar dala ing atio. A dala ing na tapeka, dala ing atia ka nene. Anene ma dala ing atia turae kaba ia re a, a kanga kangal ia tur kuruai aurmagit, ia gugu. Ai lar aururek mena urmagit kodi katia nanalar. Anung nurek, nung mimiri kiti ivanan ka nangandi, lar a maingan tar a ururek me mula va natnat kaule, lar kati ot ma nanalar, abalana nanalar. Mula ionge ava nanatung, ma iau a loklok, a, itar eung kiti tar pua vanan, ai a ururek me mula urep. Tar numula tata kaule ininge itar, tar pua kaule onana io. Ai kondi a ururek nagadi mep mula, mula papalum a tinge, namate mula ia ta lilikun melet me mia tamana mula ta rere, ho tata irua i loklok nagadi, enang oro ono irua i long i loklok, ai tar dala mobo tar me na pakapakana kondi. Pi kir tar dala van ka dala vanan ka, ilar a pa la dia eleli a kut, tamal. Dala rap na mate dala di vung, di vakan. Angir i vakan tar dala mombo ono, ai i vung tar a nuknuk ia mo nana, na mate dala, no leudala, na urmungit rap ionga dala lun ono. dala lan ono kati a, kati piu. Ai kondi tar dala vanan ka katia ma a bala na piu. Tar dala vanan. dala papalum me na pakapakana ionga dala vanan taur. Ai lar a rarate, lar a rarate lara a mara mararang i tar raravate dala ono. Ma narit naur mangit i palapakana kondi. Kan io u nuknuk mep dala vanan ka hap dala vanan ka hap dala vanan ka, tamal. Narit ma ae narit, kir tar va kukutur melet. Kamba va ta urure kuruai a balana nga. a nga ininge a barauna ot, va ta urure kuruai. Ap a nga ininge va ta vanan ot va ta vanan ot tuk va ta perepote a tukuna a ravae? Kir ta tukuna. Pi nana mep u longolongor ka na niurek naronge ap kir u pet ot. ai u ot va alpa na pakapakana ionge. Ai kondi mula longor ava vekvek, ma niurek kiti a vung a pangei, a taem u longor pa niurek, va vung a pangai, wa mari enam ap tata va mari tata. Tata a ngir na mangit, tata kamba ikurai dala tinge ma taman. Vavanan arbitbit vavanan arbitbit, ulolo a ie tata i ninge, ma natu to tata ininge, kiti. Nagadi enana kiti ai kondi vatakeke ot atinge ataman. Enag i lar a pal vuaka va pirat va wan. Kokong i lar nangadi, va wan nangadi, va wan i lar. Tata ap enama, dia na urmangit rap kondi a nudia. Kaba taem, enang i rate utua ap tata enam. Enang kir ta niurek malet, enang ya mamur ka niurek i rua tete vatvatung. Ma tata i tar vatungi a niurek tar dala van, dala van dala mar e. Ma enang i lar dala van kati pi tata i lar pi dala muri ka, kir <noise> tar dala pukpukue ma let na niurek. Ning ka niurek dala longori dala van dala muri. Ai la kondi nung niurek evan nangandi. <noise> Ai lar a vantar me mila ot atia ma taman, ilar atia ma taman tayodo mila lik belebele, mila tatur mila nonot a a- atinge ma taman ininge a ot lik vurevurek pa va natung. Lik ravate la a vaki tar la. a ravate la ma kiti nangandi, a atovoi nangandi. A me a ta tovoi nangandi, a vaina a ta tovoi nagandi. Ma kiti nangandi mua ta, kiti mua kabina, ai kiti mua kokono, lar na niurek kondi a lik vado tar utua, tar a vatete a ravate la. Ravate la me na pakapaka ongai kir i koina, mutol a mar kondi, mua mur kondi, talik ururek me na pakapakana ionga tar aravate do la ono. Kir taur va balbalil malet, taur va bar balil va bar balil va bar bakit, va bar bakit tamal. Vavanan, vananan ma takodo na nga, urep na va longolongor niurek up va murmur ka ta kodo na nga ininge tuaka. Ai u io takai kokom. Lar tata ya gugu, enang ya gugu, urep u ka ionge, u lolo do ka dala ionge. Pi ma vamabar balbalil, ai tata io, na urmanga na, a nuknuk ia tatar mia me una, ia van keken. Ya van mal pakapakana ionga ia van tap tapokot kir i kir i kiri arlar ma nuna, kir i arlar mo lorina io. Pi tar va ta murmur ionga tata i vatung. Va mur, kaka upia piam tata. Na tata itar vatung a bua niurek ininge, va muri ka, va muri ka tar ma koina anumi ap a nungi. Emama ono ma enang i tar vatung a niurek ininge, va mur i ma nikoina kaule a numi ap anungi. Ai kondi mula re dala keke kondi ap dala ke ap a, o matana ia mambar ap ia mambar ap i vanan taria, ia murung ap dala kondi ke, dala ot pet ka naiong, kir dala van rap tar, dala kondi ke ot. Yi kondi mep tar. Avan pa tar a lopa nung, nung lolo malum, tara van vuo ka ma malum, tara a ngingipa, toura naupa nung ura bua lavalava. Mep a nau maiue pa? Ar vakai kurkuruai ka mena, tinangon me na urkitikiti ionga kondi. Ai kondi mep tar a vuan mamaive? Ai lar nung me ono tamali kati, nung me a ninga iot vanpa ma karkaruk ap tuk kondi. Ai ia kondi a manga keke tauri, a manga keke tauri tar aravatai ma, u da, da vaka korkor ta da voka nene. Ai kondi u vanpa kondi. Ai ya mia? Mia mei mia vareur? Kondi a manga pepera ta nung opul tar a tok pa nung a katai tar a ing. Nung na katai iova ia bilak vakuku ia marang. Ai kondi a maingan tar va ngangau. Va ngagau kuti tar urep ia ono tara amaing van utumaka. Tara van utumaka ta ra utuma tai. tara apupukur pa tia tai. Ai kondi a kekeung tauru kaule taur va tolopa, a palpalir. palpalir tar dala mimbir a o oina vatai ta dala alpa dala al, inging baraun ioka tai tar dala an kodi ma rakbong. Kondi mep dala a? Dala an melet ka dala hun, na pakul. na vakare. Aikondi a vaninara tar a van pa, ping tamal a mari malet ka a turang kiti. Aitar mia kekeka kondi ma pal a borborian. Ai kiti lar itar kukuta kaun ia ap ia kama kondi a keke, aurarek. Aururek mur ka na ur mangit, ailar kondi a vatvatung. taur na urmagit lilik, kondi ionga taur dala lo pa. Ai lar kondi, a lilikun male utua re na va nanatung. Iau iau enang, a ururek ma nikoina numi, ilar a raravate u nangadai, tar va ta lilikun malet kuti re enang tar enang iravate nana u. Ma u. kir va wan a tinge, va wan kati ma nga kiti. Ma vurevurek kiti, nana ia ka tar a tinge ma num nilaun, ai tar va wan paelep nangadi kan na pakapakana kondi, va re poton. Manina ot ire i kir i koina, a wan kati <noise> ai tar mula longor a ma enang i tar urek, va longor ka. Pi ma tata iurek valongor koule, kir taur va piam pauk na nurek ne tata ap va van, tamal, kamba tata, a ngir na mangit tata kamba. Tata a a, a atinge ma taman, tata ka inige itoloa, a num nilaun ninge. Ai kaka u vanan malet tar va vanan u tuaka rarat, a taim tata ilar, vagorit, vatarom va van utua rina. Kir ta va van ar bitbit malet. Ai lar na niurek kondi, ia kaule a rere murmur na pakapakana kondi, ilar a, iau io kondi a piltar vama, a kum tar va ma, ken pak ken vurevurek. Lar kondi la la toan ap ean ma niurek kiti. ami ap angi. Kondi i taem a nudala taur dala katar mena pakapakana iongai ia tur bat dala kan na bilakina aro lamungo. Ai u ka to an u va gorit, va gorit ma kona niurek i buru tar va gorit, vatur katai lamungo, u a natuna ngir va gorit va tar katai, pi ma kir u long longor niurek, ukir a natu na ngir. Pi tata i maingao taur na urmagit rap iongeo va ke kium ono balaurau kium ono. Ure ma tata iurek pi, tata ka ininge i urek. Ai mula a vekvek mula maingae kama a niurek karavar e? Kaba nurek kiti, ma tata ta vatung a niurek tar mula ava vekvek, mula longor. Ma tata ilar mula mal a pal a rama iruo, mula mal a pal a rama, urep a pal arama ka irue, tar dala keke dala mimiri, dala ngongot tinge ma pal a rama ininge. Piu longolongor papauka, ai va pit malet a? Va pet a kondi ma rak bong? Ilar nabong, au bap nabong, utar vavaliai aubab ininge nabong. Kir u vok ta magit aina kondi malet kir a vok ta pakana, ai mamaive kama? Va laliu ka naronge? Pima tata tar ravate u, pi naronge ka, aniurek ka ininge vamurmuri. Mava lolopa niurek kiti utinge, tinge ma, kindol na, vavaki ninge a ngir i vakeu a naronge, pikamba niurek ininge. Kir taur va ngongor bit malet, kir taur va murmur malet rot niga a kukutur na. A nga, anga ka inige a baraunanga pika ininge va mur mur i, va van ap, va van, ap va van, ap a tukuna ara? Va ta van, va vanan, tuk a tinge va perepote a tukuna e, urep kondi a mara mararang i ururek me na pakapakana kondi. Mama kir dala murmur aniurek inga a mara mararang iururek ono. Ai dala io ma ning a ken pakana. Pi na dala mur kurua na niurek, dala ot longo longor na tata ap enang. Ai ua a kona, a kona nat lik atinge, ma kine tinge na barkokono a tinge ma nanalar. Kamba dia ta vavaiak u, dia ta vavangir pau a atinge, ma barkokono akine a tinge ma taman. Pi mama kir a murmur nurek, ap uot murmur anum na niurek. Ai va perepote ta mangana kine a tinge kir ia koina me mom. Pi ma tata u tar urek, u anat lik va longor aniurek, tata ia lar, va wan utuaka vaitupa al malum. Valopa a ititup malum va van tar hongong pai, tar amambar a pang. Ma enang i lar u ean vambar to ka va pio pa memena katai kuti va erapii. Ai va karu o marang va tutun mungo, mia me tata mia utumoka mia longor tar a ning a vurevurek i nomu, ap kir mula ngor bit, mula keke vovon ka kati. Ap mitinge mula la ta nuk pa va va <hesitation> va ararvua ionge, a va ararvua kamba la tamatama kaule, va natnat na ararvua ionge va ngirngir mula tabar la, nilal tanatama tar la tama ono, kamba va me ionge la murak la maing tinama. Ai iova ma pal iro kumbe la iruo, va ngia ngiaok mula tabar kaule la. Tambar pauk la ma aila na marang. Mula karu o marang mula lotari taur la tar la an, aelal malum tar la iop ton, mula lo mula tabar la. Hap na papaya. Mula git pa na papaya mula poko tar taur la, napaka paka tope papaya mula git, mula lo utua mula tambar la. Tar la ono la tama, dala ono dala tama, ma tata i tar urek na ronge, pi na niurek ka ionge. Kir taur tata ia ururek ap va lar a kur a maing longor na niurek ne tata. Enang i urek va lopa na niurek. Tata i urek. Na nurek ka ionge taria vatakodo u, ma num kine mur, urep kondi, a numila na mimiri kondi. A numila iongai mila lan mugo kaun mula, pimula numulai, mur mula nuknuk me mula ne na murmur. Pi kondi me narit, kamba numula. Pi mila, mena kana vurevurek ka, ta tap mila lolo tatap o a mamalar kiti tue tar ia nondongo. Mila tabatabar pauk mula me na koina kondi, kir tar va piapiam iongae na nurek rap ka ionge, lar a niurek ininge enang i vatvatungi i pi kamba i manina. Tata i vatvatung na manina va mur, <noise> va mur na pakapakana kondi. Ma va mur na pakapakana kondi kamba va koina, va koina. Va re a talaim iro, kambim iro, taim iro turam iro, ia gugu me u. Ai anatung iro, a taing iro, inagandi, nuna nilaun kiti, kir i tale tar va longor pa ta niurek mie rina. Ai va re, kambatar ininga ninge uloloi aninge, i munmunung ka arie vungvunguvai, tar va vung a pangai, tar va tur kapa, ai ya re u. U manina ot, ai re nangandi, ai re nangandi. Ai va re kamba na niurek ne enang, ap na niurek ne tata, pikamba tata iro i vatvatung. Kamba tata ot ikondokondo na nga iova va ren. Tata i lar, va wan kati i kaka u vanan a tinge. Enang i lar, va wan kati kaka u vanan atinge. Ai va re na urmagit kondi, kamba i armur ka. Ai a mar- mararang i vatvatung nikiar u longologor kondi i vot kondi. Kan u nuknuk malet mep kir ia vot. kamba al urmagit malet onge alamur. dia ta vung apangan. Kamba nundala angir na, a maramaravat kiti ing i lik maramavavut dala, i balaure dala, na kuna imbarap, ivan tapokot i lamben. Ai u maing mur a nuknukim ininge tar va van nagandi. Kamba va kokoroi ka ma pakana iro. umaing van nagandi, va kokoroi ka. Pi a niurek ka kiti, ma enang mep tata dia tar ravate u ono, pi va mur ka, kir tar va van nagandi o va van nagandi tamal. Kamba va murmur ka takondo na nga ininge va murmur ika, uvanan ka. a va wanan ka, kirta pakana malet a tinge tar la <hesitation> la la pakat vike u ono ap la ravate u mep, a tinge kaka, tamal, kamba u vanan ka ma takondo na nga ininge. Kamba nga ininge uvanan ono u murmur i, i van ka ininge kir ta tukuna. Ai upepere malet tar a tukuna kara? Pi kamba nga ka kiti va murmur ika. Ai lar e, enang, iraravateu ka me na pakapakana kondi. Ha, ai lar ia tar a van tar me ta pakana ionga, ia bule a kairanan ma nung, nung, nilaun bule kati lar <noise> ia ot kati.